Miyeccham sobajo kugal am dow mi yidi mi huwa useni accham mi huwa. anfu a yaha a huwa ngam babal do na babal fijirde ko ngewta ba, babal on je kugal, to en timmini kugal men sai en yahal babal ngewta en yewta en jala.